Sai muna t`ayau muna t`ubusi ti <hesitation> kondona muna t`ibasi ti bugyiyasi gha wee ba yan ndaka p`usi masaki cin sai mun da p`yau, muna sinau dai nab u ghi lhagan ghi ndaka hala kawai yam bu ma ndaka taa dighantai khin wulhina ko muna tiƙƙana doyai, ko muna tiƙƙina shinkapai, ko muna um dan wakena, ko muna uma ƙuruina, din yani bughu p`ayau ndaka umau ghingin ma taa ghikhun wulhiguma bayau wee sai dalhin va tehun ghi razina ka ghina girau ghan we hin masi hina piyauhina ba cinau di bughi kauna, ghani baziniyi ba muna khin cicci sai mun dava damala nguwa tsuwara mac aba vya da landana mac aba busau <hesitation> a ghani mu ndaka uma ngari naa maca umau to zakwatau gwan hi ndaka diva t`awi wada halan duna wa biyau ma ba taya kuwai ghan we ma p`a yani bu ma ndaka ja di vinaghuma, ghan we yani bu ma p`I dim sai munda ti to halai babunahin ta biya kurdi yau rivumn, to ba`a biya to sai mada hala yani bu ma ndaka ja di c`ac`al ghuma khin wulhughan ghingi ma kuza p`iyatina, ghan wee cini ca wali ci p`iyam basin a ndaka kuza p`iyatina, basin ndaka kuza p`iyti walhi sin wulhinghuna hi ndaka kuza p`iyatighuma dau yandi ma llhifilhi mbamnai caba hi ndaka kwa kuza wuyana. Da wee sai muna dalhin vadin yani bu hin ndaka umau halai khin ƙalpuhin ghiugin hina kuza piyati piyati tsagyi tahiu tidi muzai din nan bu muna khin liƙamani dai yani bug hi nda umau saishadi ghi gugwan ghi rau ghinshina di we di bayi we`e ghi ndaka lthau muna ɗa busa c`iyani muna kiya suduhuna muna suppa ghiwai bag hi suppi ghuwai dinna wee sai muna ba khiya yani bug hi ndaka taa di bugyiyani baghu takhiya ghi ndaka hala tsuwana muna busa dangai muna vya di njorana ghan wee sai muna khinya c`ututana bughu duwi c`amaz sa muna jusi di dangai ba`a puc`I dauza sai muna khiya nivuna bag hi khiyi ghi khiyi rivuwa sa mu <hesitation> ba ghu latiya ghi dindimiya sai mun puc`agwan danza sai muna hala kwanona ko galiyai kolthaubyano bug hi ndaka jati wulthuna muna kiƙƙa tawi to ba khiya nasi ta da tausai ghu na diu kowini a p`a yani bu a ndaka ja di vinasi <hesitation> we`e sai muna khiyo nan gwan sai muna tsigga sai muna tau bahi c`uwi tahiyai sai muna biyau din lthanben bu hi titti ƙurinna sai muna hala tsuwara ghikhin yani bu ghu ndaka busai kwanana kadi c`iwina ta da dahi ta uma waya wali dabam wi audaka umau muna taa muna kuza p`iyatisi.